हाँ, कई खानू यन छन जो याददाश्त और ध्यान बढ़ाण म मदद करदन। सबसे पहले, अखरोट बहुत भल छन, इमा ओमेगा-थ्री फेटी एसिड छन, जड़ि मस्तिष्क काण लाभकारी माने जांदा। बादाम म विटामिन ई छन, जु दिमाग़ की रक्षा करदन। हल्दी भी बहुत लाभकारी छ, इमा करक्यूमिन नामक तत्व होदु छ, जु यादाश्त और फोकस म सुधार ल्याण म मदद करदा।